اه جرب اه أنا كتير شاهي بالأعشاب قبل ما ترقد زي مثلا الفليا وقبل ما تربط، اه أكيد يعني بتقعد نهائي عن الشاي والقهوة لأن فيهم اه نسبة منبهات مش حيخلوك ترقد، ولما تجيك بترقد ابعد عن اه الدوشة خلي الدار ممكن ضلمة وكدا يعني حيجيك النوم بكي.